سمندر جیون نربھر سیواؤں نال جڑیا ہويا ہے۔ جوڑے کی دُنیا دے ادھے توں ودھ حصے نوں اکسیجن پردان کرنا اَتے اک مہتوپون جل وائی ریگولیٹر ہوݨا۔ اے بھوجن اَتے دوائیاں دا اک مہتوپون سروت، من آنند اَتے تندرستی لئی اک ستھان اَتے واپار اَتے۔ سیر سپاٹا راہی آرتھک اَتے وِدھیا لئی اک کینڈر وی ہے۔ <hesitation> اپنی ویبھاک مٹری توں پرے سمندر حیرانی اَتے شانتی دی بھاونا نوں پروِیرت کردا ہے۔ لیکن دھرتی دے پرتیشت توں ودھ اکسیجن پیدا کردا ہے، جو ساری جیون لئی ضروری ہے۔ سمندر وشو پدھر تے اک اَرب توں ودھ لوکاں لئی پروٹین تے پوشن دا اک مکھ سروت پردان کردا ہے۔